Krismas poaj ti kekerek wama lam, kamei amini kilalan, min salon i hatok a revan, ba revan te kaj er a min kohel na min habinij poij hakei ria tara salon. Tara poaj turu Krismas, a revan e lar na hoat ar be te hois er a min <hesitation> habinij te pon e ria ru tara min kohel. Poaj ni yowan, poaj turu choir, na poaj turu sani, poaj ni kikisal. Min pinapo e la manin bet me <hesitation> ka ria turu gogon ni yo an. Eru has la me ma nin a min molmol tariru tar kanen. Eru has la me ma nin a min choir tariru, na min sani taruru be ru te me ka ria taru len u kajen ni yowan. Turu Krismas e lam i kaka ku i Masolat, pal ti gongon a tara pal ti hat nia ya pal turu lotu. A kanen ti mol mea kanen, a kanen e la u tara min pinapo. Bete mol ne ria turu pinapo, bu pinapo tena mol hakot ne ria tara barevan tariru. Krismas tara poaj ni manas, e lei a mini pinapo ni Haku, ni Kunua, ni Halia, Sohano, na min mes a min pal i sukut, <hesitation> eru e gon manin tara poaj ne heh. Kunua has e la manin bet me soh or a-a beru te ka ria turu len u kajien ni yowan turu Krismas. <noise> a katun a para e gon nou. Sani na sah a ka te hois e rim u pinapo, haboak e ruru tara poaj ni yowan.